Tiyata suba yi ti yi ujtu duvu ni yor soma yi ti duvai bakta suma yi bwi madubu yi bato sa ti tarasubani ani tira ra suma ani harkulinini tsu akwa djawai ama saka tuna tayi kutsunta tuhum yi kambati uwuyi ka tunda yika pwi yimi akwa tuhum yika vwiti atauwu ka mbwi yika kitsi mpwi yika hurti yika pu yika tsuhurtiyi ka harti dzuka pwa koma yika kustsi yi tusti yihorti tuni kama ajuka pwa sukwar kuma yi kitsi nstir na yika kitsinta yi ka pu yi dalu mbimarna pwa yi ka kiti ambwarna yihakiti dawar ha aka ntsita yika tuguba yi pwi manjarna yo pu darka bwa yi ka kadati ambwarna yikafati yarkuka wazor na yarka somai komayi suboni yo kulini mbim ta sum dulunda wai ai yudiyu bwi ka labar wai mi akaltura yi ka sum duvai ni sosai tika bwi ka sum duvai ni yika sakur yimi kamo yika prae leama yika hati fiori hama yar kabi atwanini ama kulini ahaniniduvai ni ma kurti ka tarami akwa kutawai mi adakaltura tarya lihi ma mi Sai de gurda dula lidupa diyata sum mai gashiya mi ada kal tura yi suba tun kula kula mia kaltura ko gurma gurda ba mai tsu sum sur kula kula tugur tara ya ai kulmi tugurada wul ni al uleerma adi tuga wul ni kadi sum wai to ba uleernda yati to ambutatina tuga mwar wai duvi ni kulatulani ku kudi ka tra abala layar sulaka kayarsoma kama yartara mar kulini bayorta hapiri yar pwi moshin ka trama tsi tsi adialoyur to mabur luva magur boro. layar dure kayar sumai kama yarafulti machine kayar tra mai tsi-tsi a dilalayar mai tuma yor pudum ya diga kwani wai dori biyar ma ndnu duku yara tsai kwopur mvata koma yar pwi ha lihi tohdonwate ga bwi plawan neh tuga hurti tudar tuga jafa magu jafa dura pwa dora cunaba dara pukur yimmi gra kitinba gra pwi yimmir neh dulhba ga pwi yajrnheh ga tuguba magu tuguba gijrnlel ga yihuba akwa yimin nda go pwi akwa ntasan nhoh gu dulba gu bwi yojirne ga pwukur Ga pi maggir nheh gu tsatiti ko saladur nheh gu pwi gu todiri ga gurdinnheh gu targurkur to tumator nheh yu tadunkur ndunam abara aka lemon tsumi azupu lemun tsami dza sumai ba dzutiu sumai dar nzai to ko shinkafar ni dzabara dza tai surni ata tsitsi dza tai surni kokah ntsor dzu ntai surni kantsir madar sonan tsutsu din dah dara bara mpuh tsowai madan kustini dara dlitsi hur somor dari dora luba dara vwi tsu ka nurajpai tsu uftu tudara suma ba tsitsi ya kosoka kuma kama dara bura su gadama kadar ta ana hani tunda yu mai ani adipor koh wari sa hani guyati wai su papa dhu tuga ya mai ga tuni ga tuni kosum mai gati kaga mai gata yaka hada hada wai adi suda wai magu ti tugu bwati oftu duvunda shai gusa haha wazar nheh ata tsitsinda kuma gu pwi shinkafah aka ntsir gur bwati alagur gu bwi salatur nheh gu tadirhor alagreh gu sunya sugur ko ka wazor nheh to sola ya gur sola tso tsi di tsuwai gu lungo dugulba magirne malorne tsitor nheh yare antum yane gu si tsuwai ba muzur nheh yar gu tiyanagur tsuwai gur toi tsuwai ani gur dwsti nurgum tso gu dluba nif uftur gur tso arpi kwola kula tsuwa. Vur ka gar ka pi tsu vur ku kuri gra ofti duveh nda ga ka kowapar neh ga dulbwa sugar nda ga ka kowapar neh ga dulbwa sugar neh gir tei shai gai akin gar ti shai kar sunya nantsikal nda aka shai tsaka kum tsuweh kara ko shinkafa kir kir barati kir bwati tsuweh ana hani kulum ti nda eh weh adeya pir kowani duveh tsi nzir bami aha hani kowani dufu ata tsi tsi ni shankafa tahakuni koma duvu kusi kusi ta dara kuseh wameh adeh kowmeh vuri suh dukwu nti nda eh weh ndunam tera nzidi ahani kam ani daku ama ngadi kora ta ndi kam ga sa wahalah ana ga ndi tara zindi ahani ah kula kula gar dutti duveh gar sakayima mangalin ni atah tsi tsi gar bwati shinkafa ana hani kulum to weh so are <hesitation> ama yhu caka ga fai duveh kula kala gir ka sunya tsuweh tahakuga ti duveh tsuweh arpeh tsuweh ga tai duveh anahanio ko sur meh aka geh adeya sosoveh ana siuni maga hjau pagla pagla ani nda ama kowani su ini shaar akwa wal tuga pwu ni adiya mbwi ka lugbwa aka keh weh vur laka ga bwi dankali ni ma gar bwati ko ata yumi ko ga bwati nagari aka manja ahani gara kwaseh vur kka ga bwati lagar danwakeh ni ga bwati nagari gara kwaseh vur kka ba aka ntsiri neh gar bwati gar kwashe vur laka ga bwi shinkafa ni gar bwati.